अभी आपन कई भी कम सिख बा दूसरा गांव में ,या दूसरा शहर में जांव। कोई कोई से सीखा भई नावों काम, जो कम मनका ने आवे जीमे आपन सफल हो जावा। तो आपन कोई कोई मानक, कारीगर से खेंगा। के भय तू में यो काम सिखा दे इनि काम ये मै कसा करनी पढ़ेगा। <noise> कसा मु सिख जाऊंगा जल्दी क्यूंकि मै भी कारणों आगे यो काम। <noise> तो आपन उसे खोद खोद के पूछांगा फेर ऊ बता हो अपनी भी इच्छा रेगी सिख बा की। अर आपन ऊनिये सीखेगा। ऊ कारीगर भी खे देगो के भय तू सिख गयो रे भई नाना। अब तो सिख बा मत आजे बलिए।